أول وظيفة لي كانت مع شخص جارنا. هو كان بقال عنده بجالة ويشتغل وكذا. فكنت أشتغل معه وأنا صغير. كنت أجف <hesitation> أعطيه شيء، أساعده في شيء في المحل. وكان يعطيني أجرتي في اليوم. والله كنت استمتع بالشغل، توني صغير وأول مرة أشتغل. فكان الموضوع تجربة مختلفة بالنسبة لي وشي حلو كويس يعني.